عشان تبدلين مصباح كهربائي، أول شي تأكدي من فصل الكهرباء، بعدين شيلي الغطاء إذا كان موجود، امسكي المصباح ولفيه عكس عجارب الساعة لين يطلع، حطي المصباح الجديد مكانه ولفيه مع عجارب الساعة، بعدين ردي الغطاء إذا كان فيه، وشغلي الكهرباء وتأكدي إنه شغال.